bos dziꞌk nak ic̲h̲ë gix xki or lëꞌ mex lëꞌ xiab lo gix xki kaske lëꞌ gix nlas c̲h̲ak, komo ke c̲h̲oꞌn gixga diꞌltsa lëꞌ man knu xka xna xiab xkilgidz gix, lëꞌ mex lëꞌ xiab, kaske man knu xiab lo gix lëꞌ gix nlas c̲h̲ak.